Mushialo khuli nde tsinimi tofauti tofauti, tsinimi tsino onyalakhunyo khutsia abundu onyole ni namu onyo- onyole amera tofauti, mera ako onyala khutsia uu mushialo shindi onyole nelila lio mundu otsie mushialo shindi baa banemere after anything, otsie mushialo shindi onyole ne shimanishingia shindu shindi tofauti ndemu ndee ululimi lwao. Lano onyala khutsia mushialo shindi elira lienyu liorumishire ingo notsia mushindi bakhubira labda eshio ni shikombe naye wenyu oo omanyire nomuundu nelila <noise> liomundu. <hesitation> tsilimi etsio khandi onyala khutsia mushialo shindi mushialo eshio labda bandu bakoruwe olulimi lwao ta, oshesia kama onyorewo musiani wenyu nomba muundu urula ingo omushesia mu, <noise> mululimi lwao wawe walenye abandu bamanye tawe, nomba wenya khubola amakhuwa kandi kawenyere abandu balamanya ta noo obole mululimi lulwo, khandi mushialo eshio shiosi shiosi shioba otsiremo onyala khunyola mushialo eshio.